آ، پنٕنۍ تمام اصلی خوابن حٲصل کرنہٕ بغٲر چھِ اکھ پوٗرٕ زندگی گزارٕنۍ بالکل ممکن، تِکیازِ تکمیل ہیٚکہِ مختلف ذٔریعو پیٚٹھٕ یِتھ کٔنۍ زَن مضبوط تعلقات، بامعنی کٲم، ذٲتی ترقی تہٕ باقی جذباتن پیٚٹھ عمل کرُن۔